No handi kam kondei aɗon tokka kubaruuji duniyaaru Eyi, ko ɗum fuɗɗi e tawti news, kono ɗum wondi ndiyam jeyɗi. Ɓuri ko waɗde warude e hakke ko yimɓe heɓi laawol e nder duniya. Kono, ɓuri ɗum jokka fiyaama.